बुर्गी जेव्हा डॉक्टरसुन खाऊपाक चालू करतांत तेव्हा तेन्का भाजी, फळा, डाळी, मूंग सगळे तरेचा खान दिवन सावई करुंग जयी। तेन्का ह्या वाटूचे फायदे आनी आद्ल्यो गजाली सागंग जायों जितून तेंचि खाऊपाचि उमेद सुधा वाढंग जयी।